Si viajassi nel tiempu pa atopal-mi col mi yo más nuevu, de siguru que l'izía que no se procupassi tantu del huturu, que viviessi'l momentu i desfrutassi dela cenzillés dela vida. Le consejava, le consejava que no se dexara d'enreal delos demas i que siguiessi las sus passionis i deseus propius. Tamién l'izía que no tenga mieu d'equivocal-si i que deprenda delos marrus. La vida es un viagi i no un destinu. El mi yo más nuevu de siguru que se beneficiava dela sabiuría i la esperiencia del mi yo más vieju.